Мӯйтарошак е "бритва" барои тарошидани мӯйи рӯй ва бадан истифода мешавад. Он кӯмак мекунад, ки шахс худро тоза ва озода нигоҳ дорад. Бо ёрии мӯйтарошак намуди зоҳирӣ покиза ва ороста мешавад. Муйтарошаки ҳар як шаҳс бояд индивидуалӣ бошад.